ཐ་ང་ཀེ་དེའི་ཨི་རན། ཨི་རན་གེ་ཀེ་ས་མེད་སྐོར་ལས་ཤུག་ན་ཨོ་ན་ཞུ་ཁེ་མ་དེ་ཆུ་ཀེ་སམ་ཁ་ཏོམ་སམ་དེ་སམ་སོ། ཨོ་དི་སྐོར་ལས་ང་ཨ་ཅི་ཅིག་ཤུག་ན་དེ་ཨོ་ནང་ཨི་རན་ཀེ་མ་དེ་ཆུ་ཀེ་སམ་ཁ་ཏོམ་ས་ཅིག་ས་གྱེན་དུག་སེ་ན་དེ། ཁོང་ཀེ་དེ་དེམ་ཕི་གཡག་གུ་ན་ཐང་ཌོར་བུརེད་དེ་ ཀན་ཌ་བུརེད་ལག་ ཁེན་ཐེ་ཆོ་དེ་ཐན་ཆེ་ ང་ཆེ་ཀེ་ ཕེ་ལས་ཡ་ནོ་ཞུ་ཡ་ཁེ་ཁོག་དེ་མ་རོ་དེ་ ང་ཅག་ཀེ་དར་ན་ ཕོ་ཏྲོ་ཁའི་དར་ན་ཟོ། མི་ངྱི་དེ་ཁོ་སའ་དེམ། ཨོ་སིང་རར་ང་ཅོག་ཀེ་ཁའ་ཨོ་སིང་རར་ཁོང་ཀེ་ཞུ་དི་ཁོ་དེི་གཞི་གུན་ནིག་ཀ་དེ་ལོའི་གཞི་གུར་ཨོ་དི་ལོ་སྐྱེང་སེ་དི་ངེ། ཉི་མ་གཞི་གུར་ཆ་ཡ་གར་རོོ་ང་ པོ་འཽའི་གཞི་གུལ་གཡང་ལོ་ཤེ་ཡོ་དག་སྐྱེན་ཞིག་འགྲོལ་ཡོ་དེ་ཀུག་ ཞུ་ཁོང་གི་གཡང་གཞིག་གུར་ཞིད་ཝོ་ཁ་འེད་འོ་འོ་ཤེ་ཡོ་ཨོ་ཁོཀ་འཛུག་འོ་ཤེ་དེས་ཞེས་གཡ་འཁར་འུ།